Ny fomba fandraona lojy, mampagotraka rano aloha enao. De mandritra izay fotoana izay enao, sasainao ny lojy de alonanao ao anaty rano mangatsiaka. Rehefa mangotraka ny rano de arotsakao ao ilay lojy ary endrasanao malemy. Raha toa izy ka ritra, de tapohana rano fôna de rehefa malemy izy de ataonao sauce araka izay itiavanao azy.